Eo amin'ny herinandro eo ihany angamba ny trondro no tena hoe tsara hatao anaty fapangatsiahana fa manjary mivadika poison indray izy raha hoe efa ela loatra nefa mbola hohanina ihany